Истифодаи маҳсулоти маҳаллӣ ва мавсимӣ ба кам кардани ангезаи карбон мусоидат мекунад. Парҳези гиёҳхорӣ ё кам кардани маҳсулоти ҳайвонотӣ низ таъсири хуб дорад. Кам кардани партов ва истифодаи дубораи зарфҳо муҳим аст. Инчунин, дастгирии фермерони маҳаллӣ ё устувор роҳест ба парҳези экологӣ.